सब्जी तै ढंग करी तैं काटी तैं तै कु पानी सुखये तैं सु ओवन म धरी द्या और तै म थोडा जन नमक और तेल और बटर कुछ भी लगयी सकद और तै थैं लगयी तैं ओवन कु एक टैम्परेचर सेट करी तैं तुम स्टार्ट करी द्या।